जापान, जापान को खानो लोगबाग कहेज। कि वो भी चायना दैसे जरेज, मास, मच्ची, हर प्रकार का जानवर खाई लेज, असो कसो मतलब कोई करी सकेज, उनकी अंदर से कसी कोई बोली सकेज कि ऐसा किसी जानवर नहीं को मारेओ न खाओ। चूहा वो भी चूहा, बिल्ली पड़ी तुमकुन, पाश शुरू को खाओ जेल, पर वो खाओ। असो लौगबाग बी कहेज, की वो लोग चावल को भूत द्यादा हो खेज, चावल बहुत खाओ ज, वहां का लोगबाग। न असो भी कहेज, कि वहां का लोगबाग लोगबाग की जीवन की आयो भी बड़ी रहे हज और वो लोग लंबा जीवन हज।